Gnahy zao, biby avozoako mare, katsatsaky. Le avozoako anazy zany, le izy milatsaky tampoka igny. Bakeo magnintsy izy milatsaky aminao iny. Magnaraky an’izay koa bibilava koa atahorako. Ha! tsy haiko fa tena matahotsy an’iny aho.